No tuwita'p mi'syujinhtumä nta igualta'p por que tuwi mas mäja' y mi'syu' mas tzye'pä y tuwi pues mes mespatät ja'kutyät cuidatzäjkayu äjtyän ntäjk, kyokijpapya, hay vece matät nyätu'nhaje tzamojmä y mi'syu tambien por lo cual este yospa por que jenä hay vece ijtyajupä tzuk kyä'spä'yajpa, nta 'yak puksyajpa, pyinpäyajpa tzuk'une' titya'p y nta pukspa je tzuk, jenä jetij je'tij kyä'späyajpa y mi'syu pues este jenä cuidatzäk'ke'ta äjtyäjt ntäjk.